Alura ad ezempi a ie la röza cun ël rus, pöi a ie le viulëtte, cule li ch'a së trövu ën muntagna o che, ch'al an vaire sfumadüre, anche ël blö ad ezempi e pöi a ie ël vert, ël vert a ie ël gambo dël fiur, dë fiur vert a i n'a ie pochi pochi e pöi a ie ël giaun, ël giaun a ie ël butun d'or, a ie i garofu, a ie ën po tüta sorta